Nkyj edziban horow ebien pjr na mobotum m'edzi mo nkwa nda nyinara a, nkyj cbjyj emo na etsew. Siantsir nye dj, emo yj edziban bi a sj midzi no mfe ahjn mpo a crofon me na djmara so na etsew so tse. Etsew dze sj midzi a, ckyjr me yamu ntsi mobotum edzi emo no anapa nna etsew so ewimbir dabiara.